Mɛɛŋa, mɛ'ɛŋa de la duŋa n tari pɔkɔ ti la pagɛ a zuo pi e. Mɛɛŋa was saŋa zo'e zo'e ba bo la siin saŋa. Sii saŋa koo ko'om zi'an ti hu nyɛ ta ba ti ba ni ko'om zo'e done was eera ti hu nyɛ ta ba yeti aayi dunkana ŋwana. Mɛɛŋa la Pukutɛ ŋwani mɛ gee mɛɛŋa bo ayima de la uunɛ san yelege koo wuntɛɛŋa was boi se'em wa, mɛɛŋa nibferɛ ma tiŋa bɔna. Mɛɛŋa ni tu LA yuko siege tiŋa koo ferɛ la tiŋa bii bɔna tiŋa ha ti la ani e ma ma ta ka bɔta saazuo. Mɛɛŋa de la duŋa n pɔ'ɛ Anna ba'a karegɛ a mi la ba'a pɔ'ɛ ba la n bo ayima se'em n bala.